Gwede ta̱midago ga̱ gargaji yau yek de duk kapsi kuma hal sa̱ na̱ ɗuk kapsi wuge gas gwe depa gas mahu ga̱ milsamali to ten gasi so kok a tul aboo ata tul a boo wugo asi moga to a sa̱ lak mba̱zle wugo shi a nan a duk go ami samati moga mus ngusin a sa̱ nyel ndu mba̱ zle, a sa̱ ngusi hot mbaszle a sa̱ ngusi hot mba̱ zle yek de la̱mti lati amil sabi da̱nga hoti mba̱zle asa̱ na hot mɓazle a mil motli yilsudi a sa dinga sut nagum ti ilgo kangwe a tla sutuk ka̱ go ba mbi go ka̱ ma̱shan amilsa mali ngusi hot mbazle a mil modli danga sut nagum yek wo walla man wulti kowo, do wultiko wo yek wo yek maga wala walati ama yek wo kayis ma̱gwe depa mani i e wo suk malwe kasa manti woo so ama sut na gum a ka̱ yis man ti asa̱n. A ka̱ yis ma̱lgwe de ba̱ ta̱ man asa̱n sowu, milsa mali mango a ka̱ yis malgwe de a ta man mba̱ztile wu suk malgwe ba̱ ta mma̱n mba̱zhlw sowu suk mma̱n manti asan ta̱ nide pyahu mooga suk gyazi asa̱ danga hot mba̱ zhle ga̱n nima hoti kidi a ga̱n mima hoti nak mili to kume mogo wugwa toh ilgwe depaa ka̱ni ka̱ligo ka kumki go wule tan atl kan ka̱i so, wule ka tli a nya ama hot <hesitation> ko, wulti ko wo yek o ndam chik kan na mal gwa maniu na malawe ma wo denam kan, ama sut na gum wo sayan ze na gumm ka̱yem zeh mi wu go yek de asa̱ po peki gwe ddepa ka yil <hesitation> ka ndictlen go vel yel yel sut na gum go kumde yen go yenkili gwe ba̱ ta̱ man asin so go to kali ka̱n a mbalan yiside ta̱ man sin sut nagum so, am ma wulti ko wo mal gwe mani mani go to ti ka̱n a sa zat a cina tik de mal gwe depa ta̱ git li yet ta ma̱n a sa̱n wo yek hwol hw lulan ba̱lan nit a̱a tikan de yen cina ko to tok kalli jo a pa kidijwe de pa ni tukali ka man nduga̱ barna man zil ga ka̱ man ban tal ju to so sik paki tu malti A ji tu kal go sik de ka̱ ma̱n ndu ga̱ to tok tukali tot tukali a ka̱ yili ki de lop suk yelan gwa a ka̱ toli zeh ma̱nla̱ cina ta ka̱ lugusima go yek mago asiyis malgwe depa man asin so wu, suk malgwe depa be ta̱ man a san so wu am na̱k nigego wulti ko ga̱ nig ego ga̱ yek o na̱ malgwe man asan wu, na mal gwe ma̱n asin sowu, dan sa̱ po jerasi, asi jera ssi nak ga̱ da wu de asa̱ ku tla an as anima tuk kan angwasin asa toli zhe man cina wiso nigo sa̱ ba̱ pa iligo murtuk kawai, na̱k tlal ti doka kawai, na̱k tlal ti doka ka ah yek ke ah kapo yis ilgwe depaawo yeka̱n a sa̱ pa̱ li wuso, to sut na gum go yek wo lop lop kan as yili sai mekan mekan anami yitedi asa̱ ta̱ leki zeh teɗi, milsamali mayo anami tolii ki ze to did to yek o a burgani suut nagum kam yek kan ka̱ gar gajiya wo kap yek a o tlal ti sut na gum hot ti milsamali ga̱ ni gemman sa po mani so a ji dapi man tayi wuyu mai yuwa gon asa̱ yamani, ama hot mbazle wo burgani so sai, sai kuma hot ti shilli burgana lokaci gwe sa̱ ba̱ hot shili yek sv dan go hoti shili. Pyaln yiltechi yiltechi sa̱ la kanti ba̱l monci tot kali to pyahu jo kume sa̱ ba̱ hot mba̱zle kapan sv na hot ti shili too di tas il tot kal bi baali gonwo a monci si tike ka to misa maliwo nak tak mbosi na̱ pa̱si a bi a teso, sa̱ dlo, si a sa̱ dlosi a sa dlllosi a sa̱ dllosi to da ker de kunde ba̱ sa̱ mbi kidi milsa mali ndali man ti hot zhle so go to nu kan san nda cin ka lu bal minci go to wutiso to ama kune sa̱ mbi huwa man hot zhli yek ma go yek de lugwe ka na̱ ma kunfi ka̱ li go seke tak kum matlan tligwanima tliti sabo nay ek de shili moga wis obo na̱ yek ka ma̱n manti nida a t lil <hesitation> ma̱lgwe hima kumti wu a tlil ma̱nci gwe depa ta̱ ni ɗa̱u wul de lop u na̱ hotti shili nv hot mbazle to amo ka wul ilgwe asa̱ pali ga̱ garga ji go yek o walani mani